npọpandjẹ, a nẹẹ waam man sẹbgọ am gomnati ɗa ịl tadẹị, mụyẹ nẹ kẹɗẹ wọrọp kọlọtị ka lịịn kayọ, ka mịyẹm gan kẹnd tọọm yẹpụt sị lịmịịn kayọ ka mụụm mọ wọkwụm wan pịdị maad waam, tịbị wọrọp kọlọtị kana nga lalịịnụm ɓaan da mana, pọndaụ waamụn pamdan kan tọọm pandan ɗụm tab wọk lalịgịịn nam mọ maadtọn waam. Tịbị lalịịnmụ a nẹẹ pụgjị ɗịịɗjị nam maɗaṇyị kwaḍụk makaranta nam ma tọn ɗịzị ɗụmụg wẹẹz waam gomnati sẹb na tẹịjẹm. Lalawaị ya ɗịịzịm ɓaanjẹ maḍaị wa wụgụn da yaaz waam ɗasa ịlụl waa kan ẹẹ bụdwaa da nẹ ka gomnati an sẹgna ọktaịjẹ lịwịn kaịyọ ma ɗ̣aṇyị ndam da kị wẹẹ kụlọk maadwa, kị ya la wọkwọkẹ, kana la landam ma ɗọpẹị uniform kana la ọbọk ɓalla, kana la-ɓad ɓalla, n kanan taga wargọ yaadụ kaam wọkụn laụ kayọ Na tẹịjẹ n kụlọkọm gomnati ɗa yaa. kị wọkụn mụụ mụ ta nẹrị tịbị ụk nụm kụl- ọkọm ɓaanjẹ mọnọṇ ɗasa kan mụ yaagọn tọọmụmjẹ tọọmụm pa ma yịlẹị wan man ɗẹn kụl- ọkọ mọnọn ɗasa tịb waamọ mẹrgẹ nẹm tịb sịrị kẹdẹ waam an sịri kẹɗẹ gomnati ɗaya sẹb rọṇṇṇṇ a kụlọktẹịjẹ nọṇ nọṇ yaka waamọ wọkụn ịnị Lị ta pakẹị Sịrị ntam maya lẹẹlẹ ɗọọndọm kụl- ọkọ ɗọọndọm am tịb Sịlịp waam mịn ta kabaị ntam mẹya lẹẹlẹ nwaam mọn pọngọm gonati ɗa wọkụn mịnị ka atọn ɗịyọm kọṇ.